Aninii dib yede waya aina birria kayenno fedaa. style birri. style dursa sarunaf flana akan kayyeda ka lamesit surwali jinsiatif iyo shatifa kayyeda ka sadesitineni won ak qamisafanen dib yede kayyeda. qamisinen kayyede guyya ak jumafa iyo kofia dub ta arfesitinen waya worra ta ak sarunifa nen diib yede sarun hideda woan wor kas jir